Kalo mai usahatam tati pinahiitam ita musti i cari tau lalinamalee lalinamiatikoa kalo iya baru inika sebab senikem am tujuanam tau inipiya inipi karoro jadi sebelum itainikam icaritau pihitanlalinamaele lalinam iyatikoa kapu iyaya ihusaya kapuikoa iusaha malee sebab ita musti bentar nanti imorin atau itari ina ama musti sayang hitarina tati riamalan <hesitation> jadi kalo rahmati itari rejekiamnuma ipinalem. Jadi sebelum itainikah icarita tau lalinam iyaiya ni pribadiam kalakuanam harus liabae usaha osi tatakaruan namoi musiena ita tatieta imalan tau inikah isiamale. Jadi auharuma siam sebentar nanti hulainamalee kapuia berarti aunikah atau auusahaya.